بكون سعيد لما اتكلم عن المستقبل احكي عن خططي وازاي أنا شايف الدنيا في المستقبل واي الحاجات اللي هتكون متوفرة بالنسبالي زيادة اي الحجات اللي انا بخططلها تحصل واي الحاجات اللي انا نفسي فيها تحصل يعني دا بيديني دفعة إيجابية طاقة إيجابية كبيرة اني اكمل